أول شي خلي المقلاة تبرد شوي، وبعدين حط فيها مي دافية، مع شوية صابون ،أو خل وخليها تنقع لمدة خمسة عشر دقيقة، عشان يطرخ الأكل المحروق ،بعدين إستخدم ليفة خشنة أو ملعقة خشب لتقشير الأكل العالق، إذا ما زال في شي عالق يمكن تكرار نفس الطريقة، مع إضافة بيكربونات الصوديوم، بتزيل الدهون والحروق.